Ба хушбахтии доимӣ расидан душвор аст, зеро зиндагӣ пур аз тағйирот ва душвориҳо мебошад. Хушбахтӣ бештар аз лаҳзаҳо ва муносибатҳои хуб таъсир мегирад. Мо метавонем кӯшиш кунем, ки позитивӣ бошем ва қадршиносии зиндагиро фаромӯш накунем. Аммо комилан қонеъ шудан ва доимо хушбахт будан метавонад ғайриимкон бошад.